झिंगुरा पातिर पातिर रेसा लैके आँखिले नाई देखे सिक्ना मेरके <hesitation> रेसा लैके तान पुरले रहतियाँ । जेहके झिंगुरक तान कहतियाँ । आउ झिंगुरा यीही तानमे अपना शिकार फसैना काम करतियाँ । काहिकी झिंगुरा ते कुइ चिझ ओहके पकरे जाइ सक्तियाँ नाई तउ ओइने का करतियाँ कि सुन ठाउँमे झिंगुरक तान पुरतियाँ तब जाके उहिमे जब उडत कुइ चिज आके फँस जितियाँ तउ ओहके पकरके ओहका शिकार करके खैना काम करतियाँ । आउर अपना बच्चक तहिन जम्मा कर्ना काम करतियाँ खानक रुपमे । अइस्तहिं झिंगुरा अपन तान अण्डा पर्ना काम आउ अपना घरके रुपमे फेक बनैले रखैतियाँ ताकी ओइने अराम से रहे सकें । अइस्तहिं झिंगुरा अपन तानमे चढके एक ठाउँ ति दोसर ठाउँमे जिना सहजिल होबे कहिके झिंगुरक तान बनइले रहतियाँ आउ ओइनके यहाँवहाँ जैना सहायक भुमिका निभइता झिंगुरक तान लैके ।